أحسن نصيحة تلقيتها هي ملي كنت في البداية ديال التدريب د العمل هو أنني دايما نقول وخا، نقل نعم ونعمل لي فراسي، وفعلا هد الخطة ديما كتعاون، تحاول متقولش لا وكلن كتحاول دبر الأمور لي كتعلق بالحياة أو العمل بطريقة لي كتكون مناسبة.